Amagara marungi nokushanga orarya gye, oranyaama gye, okajwaara gye, okashanga oyine abanywaani barakukunda, barakufaho, okashanga otari mumabanja hamwe nokushanga oyegire, oshomire kurungi, okashanga oyine omurimo, okashanga otarwiire, otiine ahu orashaasha kandi kusingayo munonga waashanga ori omugaiga kuba aho oraba orabaasa kweeha ebi oreetaaga, ebyetaago byawe byoona oraba orabaasa kweha ebyoretaaga ebyatago byawe byoona orebaasa kubihikiiriza, ekyo kiratuma wagira amagara marungi